Ñiiwa ko kullel mawngel no feewi. Hay mbaroondi hulaani. Ne jogii noppi jaajɗi e hoggo juutngo. Ina waawi ɗoofde lekki. Ine waawi wulaade e ndiyam. Ina waawi kadi yahde e njareende. Ena yiya to woɗɗi. Kadi ena waawi uurnaade ko- huunde haa aroore to woɗɗi.